كميه ديال الماء اللي كانشربها يوميا ولا اسبانيا يعني هي كبيره لحقاش انا كانشرب الماء بزاف يعني نقدروا نقولوا يوميا كنقدر نشرب حتى ثلاثه يطرو في النهار يعني كل يوم